Ii bei geu, ii pai keu nyi o rii geu, nyisa em sa ri, ii pai geu, ii ya ii da pan woraa, nena ne ma in di, kam bud ko pa ii sa piri beud, ong kambud ko, ii kum woraa, nda in beud ben kake woraa, kambeud di nebbud ii teu nab nanna-kambeud di nebbud ii teu nab nanna, kambud ii teu nab paan aa, ii naa nab dun beud di gonggong. Nbe mu ma tuya mu mui geu, mu teu keu sengha mu sik ayeri be nau. Mu kum kunu, mu eg kunu, mu egg mu beyi ko, mu teu keu sengha ma kum, ma mageul mu man keu ken ri mu rii, ooko o bob seng mabe ko. Bu ma mageul bu beura, bu gam wong lamke beura, wong iisel be beura, zong kambeud bu neu kunu. Gam newaa nkummeu geu, banbe bun da kuum nyedke keu zong ta koole, iin ning ped bun ga rii ngussuma, ning geu nom turu, nii turu, aako turu seng geu pat, ammaa, ayeri ko, bu kuum, nem bu nong-nem bu nong, bu maa nenaa nebbeud ii da lamke o kin di, abu ko ba, ah neb bud ga, maa keu ken mu ta, ba lamke, ba odning lamke kin dii. Mu piuu sidke ko, pii mu sidke ko, toh! Emsel bud di kenan. Ndai tusu nbirai geu, in lum beura ye dan maaminnaa. Bid sang, keu aa kin di, tigeulu ko nbe ii nyaa laayi ne, mu ja yaa, mu kau. <noise> mu emmaa daan nuubood mu gaadn beya aa yerii geu yam geu koole, sengha mu laa rii geu koole maamu saa rii kenan. Banbe ma kum kaneh <noise> ningko, damaa yebbud in sanaa, mu em kunu, diga baah daggwaa, mu lii in liin bei gu, zong kambud mu em nuubooru, tusaa mu teu maan di, da mu saan yebbud tusaa, yebbud in nuubood gadkeyaa, in a ii yii san be rii, ina baa boo beud ii kaa baa beu ri, bu kum kunuu, da bu ma aye ri kunu. nbe keu akin di, tuuh emming kin nyedke <noise> bid keu aa kin sang di, meh geubu kum meu keu aakin geu, nebbud ii da beu keun deraah, <noise> da baa maa lang buni tunnh baah, irin tuuh-tuuh luumaa beu maa keun tuuh ningne, da bum aah kunuh. Keu aa kin di, <noise> toh! Tigeul kaya, keu akin mu em kunku- em kunku-em kunku dakeh baa kub baa kubje ning tigeulu beh <noise> mu leu saa taah leumaa, zong kambud ko nbe leum nu ko mu sen koh Baah kub je iira, mu-mu ti galeu ne, mu leuleum seh, amma koi leumleun be yii tigeuleu geu, inaa ko diga baah kub dakeh baah ning di, aah yel di geu pat dakeh baa ning, mu leuleum kunu. Nem tuuh kaa taa mu nen ni geu toh ning geu mu leu taa leum ga, mu kum galeu neh, haaaaaa! Ning geu baah nuna, mu teu tuuh manaa, bid mu leu taah leum ning geu, baa nunaa limta beya, dakeh ba ningsinaa, baah ningsinaa teu manaa, ma wol jan nyingha, ma gbed mu dan liin sang, gbed limteu beyaa, keu aye kin dii, kum sin nenaa ma mu saa tuuh mu beud di, nena inbra ma mu saa seg de geu pad koole, tuuh ri taah, taah.